Gny fomba famokaran’ny gitara feo koa zao: <hesitation> mila mahay nôty aloha anao voalohany indrindra regny do re mi regny. De arakaraky ny fipetraky ny tagnanao fa misy position tena hoe special fanaovandreo anazy zany amoaha an’le feo. Tagna raiky zany manao nôty iny de tagna araiky manao- mititititika an’le corde.